نحب تكون عندي القدرة إني نتحكم في ال-الحيوانات آآ وخير مين نتحكم في الآلات، علاش؟ خاطر الحيوانات لي نحسها اللي هي أقرب للإنسان تحس كيما الإنسان عنده مشاعر كيما الإنسان وعندها-عندها معناتها برشا-برشا عاطفة للإنسان خاصة الكلاب، تحب الإنسان وتتعامل معاه آآ بطريقة ودية برشا.